<hesitation> pfong a nyya ni, nyya npfong nhwa, nna yet a̱cecet u̱, ambatat u ayet hok anshan ami. N yyak pfong, a̱gbodang u nu a̱ni a̱ yet pfong wa'azi tyyei ba̱ryat kaza, n yet pastor, n yya pfong <hesitation> bvan kpa ka̱za n tyei a wap njit a jju ji, n yaja n kap n yya pfong gona. Sa̱rei npfong a̱ya ba̱na ntat n pfong ansbham na̱ yya na. Ba n diyal u ryat a̱ni ba n pfong anshani na̱ yya na. Ka̱ram ka n ni naal na yya nano, ku m shyi u na̱ yya na, n na̱ pfong ansham, se n pfong na n jyet myyi rya. N na̱ yya ka̱yal hok a̱nsham. Dani di a̱ta̱ntson kani, ku̱ n ka̱ shyek ka̱pfun nda nal ka̱buwa, u sira ka̱ba̱ pfong ka̱bvwa ka n ni kap ni, n si ra ka̱ba̱ pfong. To uyemi, ku u ka̱ si ra pfomng a̱ya nbrak, to se n pfong ba̱ka̱rere rwam nzuk a swal ba̱ka̱rere. Ku ryi dani di a̱yin nu, a̱ yya, a̱ tyong cyi nin ko a̱ na shyek a̱tantson a tyong cyi, ku a̱ za̱ tyong ba to a̱n hok a̱nsham ba. To a̱ni a̱ni ku ma n dyi ba nzuk ko u shyek a̱tantson n byyi pfong a n yya nyyi na iyyi n da ta ka̱ ra̱ hywu ni ba to ka̱ram ka̱yaam ku̱ a ta̱rwan ba se n sswa dikam se n sswa dikan n ga hok ansham rwam nzak a. To rot-a̱ni, npfong anshan ku u shyek a̱ta̱ntson n nat n si ra uyemi. Abahwa pfong u, nu sani ayet, n tyyei tanyet ka̱za ba an churches ji wate pfong a n ugani wata ofing dipastor na. Ko duk ka̱tuk lahadi ko n ni wui tyyei banyet ka̱za a̱ya ni se n hok, se n ye usual njet ba se n pfong nya n ka̱n za kyang ya ba. Ma karani ka nni tyyei baryt kaza ba kuma ni ba̱ tyyei a̱nsam dani dinni cat dani di tbim ka̱za zin se n pfong bu iya sai rot n tyyai kyang a ka̱za, ka cat n tyyei ni. So n yya pfong a̱ya, ka̱rar kaffan ba na hyna ta̱yanyet a̱yya rot ba brang ee dani di njit nm yye ni, ba wai ba yya, ka̱ram ka̱jaan n na hywa ba f wai ba yga rot krum. Ku̱ n si bu hyna di krum ami zi naal ka̱bvwa ka zi ni n za shya i ma na ni ni zi yya rot. Zi yya rot zi bvwo a̱ntyok u a̱ za tyyi kpo kpo yya na ni. So zi kpo <hesitation> yya kayat pfong ansham, ko krum n shyi, ko krum n syi ba, ko kayat di ku̱mkra̱ng ko ka̱yal wui yyi diku̱kra̱ng. To zi ni u̱ zi yya kayat pfing asham. N pfong ansham yya ofing a au krum n shyi ba. A̱mbatar ofing nu a̱ni a̱ yet bam kpa ka̱za na tyei an wap a <hesitation> pfong ani yet pfong bajju ani sarei kuma pfong aya ba konzan ka̱tuk ani zi n bajju krum ji ba Ma ka̱ram ka̱yaan n na kpo yya ka̱yat hok ansham rot n dorwa, n yya ba̱nyet nzuk pfong, n yya ka̱za nzuk pfong. N yya kyring ba̱njet ba̱gumgang hat nawon nzuk ba ni ba a bu shya ni so pfong ba̱nyet nzuk a̱ni pfong ka̱za a̱ni. Nani ni n nkoa a̱ni yet. Ka̱ram ka n ni yya ni, n na kpo yya sai, rya sai rot n bvwo ko, a̱n kapfung a̱n kanstson a̱n nom cong bai ka̱za a̱ ni in tan. So a̱wwon rota̱mi npfong ansham yya pfong a, n kpe yya kayat pfong asham a̱u ba ntan, a̱u ba n dyi kaim a̱u ba n dyi krum ba rok ku n byyi byyi sham. Kyang a n dyi bvwong ka̱za an yei n yya ni kiyenni. Da yeki u wrak kanyong ka̱za n an yei n ka pfong, n kpo yya ba rot a̱meywu ba n kpo yya a̱meywu a̱ ni dejep ba, n kpo yya a̱weywu a ni tan ba, ma n kpo yya ani rot kəza a hok ansham. Ku̱ ka̱za a hok ansham to, nkoa na̱ bu n byyi, n ni kpo yya ba rya sai a, n kpo ryya bu rya sai rot n bvwo pfong nzuk a̱ni ba, pfong kaza a̱ni. Kot nbvwo ka̱za a̱ni ba̱diyin anka a̱ni an tyyi pfong a̱ni. Karam ka̱yaan ku a si gyang pfong a nyya ni Pfong a̱ya asi ryi a, ba̱nyet ba̱gu̱ngang an shyi an da̱n di bvwo, a̱n da̱u di zwa, a̱n da̱u di cet, a̱n da̱u di diku̱nkra̱ng, an kyang dei ba̱gu̱ngang ba n da̱u. Nda ba maai a̱ kpo yya ba, bayaan ma a cat a̱ kpo yya, ma ba ba̱ ryi duwat ti bani, ba shya diwat ti ba ni n kpo yya ni ba. To ku si wu ba da̱ njit ba wa nyiyai, nzuk u di a wa yet kyang ni ba, ba si wa n yei a hywa da m ga, da̱ nat u̱ kpo yya, to nkpa n byyi ka̱ram kayaan. Ku n na kpo yya na ku̱ n si cyang ba̱nyet ba an shyi ni a̱ cat pfong ma di ba maai, di ba ba̱ ryi da̱ nkpa ni ba guwo, nzuk ba si wa n dyi pfong a, o nna kpo yya ba rya sai u kpo yya di cat rot n bvwo ba̱nyet an shyi a̱ kpo cat ma ba maai, ba ba ryi diwat ti bani u kpo yyan ni ba. Kot a̱nmi kuni <hesitation> yet an sham, kuni yet a̱tsatsak, thni yet a̱tsatsak n kpo yya, so n kpa n ni cat p kpo yya, n kpo yya kayat pfong ansham, n kpo yya ka̱yat pfong ansham. Kuma dik noma, nni kpo yya ni ba, thil nom n shyi n wui kpo yya na se n hok nye n ka̱za kyang-ya ba, ku ryi di a̱yin me a̱ swrang zong ni cihywat ni so ku̱ n kpo yya se n hok nswa am n za kyang-ya ba rot rya nzuk myyi, se n hok rya nzuk a bakarere ku myyi, rot n yya kyang a n cat ni kuma a yya kyang a ka̱za ka cat ni, n yya kyang a ni brang ba̱nyet, ni rot pfong a ni, ni bra̱ng banyet, ku ni yrik ba̱nyet nat i, ba thya sucet wai tyak so pfong a, n kpo yya kayat hok ansham.